मलेशिया के इतिहास प्राचीन काल ले व्यापार के केंद्र के रूप म सुरू होइस। यूरोपीय मनके आगमन के बाद मलक्का ल व्यापार के महत्वपूर्ण बंदरगाह बनाये गिस। बाद म मलेशिया ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्सा बन गे। मलेशिया के इतिहास ले जुड़े कतकोन बिसेस बात । मलेशिया के प्रायद्वीपीय भाग ल फेडरेशन मलाया के नाम ले इकतीस अगस्त उन्नीसौ शान्तवन के आजादी मिले रिहिस। बछर उन्नीस सौ तिरसठ म मलाया, सिंगापुर, अउ बोर्नियो ह सामिल होके मलेशिया बनाय रिहीन। बछर उन्नीस सौ पैंसठ म सिंगापुर मलेशिया ले अलग होके स्वतंत्र होगे रिहीस।